Fai hak, aku mengasosiasikan sebagai pekerjaan yang produktif. Au berpikir fai hak dapat fai hak meten sebagai faik yang penuh harapan no peluang dimana hatoli bauk ka menyelesaikan tugas tugas ah sebelum mamasok.